طبعا أول حاچة إختيار فرشاة أسنان مناسبة، مناسبة كنعومة مناسبة كحچم، أ ثاني حاچة إخ-إختيار أيظا معجون الأسنان المناسب بنصيحة طبيب الأسنان طبعا، أو بيعني بتجربة الناس الشخصية، أ ثم بعد ذلك تحط قليل من المعچون شي بسيط چدا على ال-الفرشة وتبدأ تفرش أسنانك بكامل الچهات بشكل دائري.